ס'איז דא אזא וועגעלע וואס האט צוויי רעדלעך <hesitation> פון אינטן און איין <noise> רעדל פון די פארנט, <hesitation> און יענץ ווען ס'איז וויזוי ס'העלפט צו <hesitation> ריקן ד- זאכן וואס זענען זייער שווער? מ'לייגט עס אריין און אזוי קען מען עס פושן פון איין זייט צו די צווייטע.